Karazagny planety le le azoko azoko ognona fô malôha zaooo tera, marsy, Jupitera, saturne ,venus, veo karazgna lakintagna za tsy de mahay lôtra na resaka Galaxy sy filaharagna lakintagna karazgna satellite zao no haiky de davolagna na la lune oza antsika